Menurut ngoji bahwa kehidupan duniaka mane i dadi ua tanpa penyesalan, pasti wo wo manyasal nako nanga o kia tindakan atau o kia tinda tindakan perilaku mane be- i bertentangan de ajaran agama de aturan jadi nanga kehidupan duniaka mane <hesitation> pasti wa hadapi dua dua aturan dua hukum, yang pertama soal o hukuman de yang kedua soal penghargaan, jadi nako kejahatan wa akana pasti hukuman yang wa make nako kebenaran maka penghargaan atau hadiah yang nyawa ja berikan dalam hidup ngo- <noise> ngone <noise> mane. <noise>